Aia nā ano palaoa likeʻole e like me ka sour dough, white bread, pumpernickle, whole grain, a pēlā aku a ka no naʻe e kū e ko o lākou i kekahi kekahi ma muli o ka wā aiʻole ka lōʻihi ipuhi ia ai ka palaoa kona kinona, kona ʻano ʻono, i no kau ʻia ka paʻakai, ka waiūpaka, a pēlā aku a oia nō.